في يوم من الايام وفي ليلة اكتشفت صيادة مسنة قزازة فيها رسالة فتحت القزازة وخدت الرسالة لاقت الرسالة فيها نداء استغاثة من جزيرة بعيدة قوي جمعت معداتها وخرجت في مغامرة طويلة جدا واكتشفت بعدها عالم مليان بالغموض والصداقات الغير متوقع دي كانت عمرها ما تخطر على بالها.